एक कुत्ते को रोज़ाना कम से कम तीस से चालीस मिनट तक कसरत करनी चाहिए। और बाकी जो कुत्ता दिन भर दौड़ता भागता रहता है बाकी वो ही हो जाती है। और अगर कुत्ते से रोज़ाना कसरत नहीं कराएंगे तो कुत्ते की हड्डियों में दिक्कत भी आ सकती है।